﻿لوكان لديا <hesitation> امكانيات او يمكن لي ان اسافر حاليا إلى مكان بالعالم. سأختار ربما امريكا اللاتينية، وحضارات الانكا، و اكتشف كل ما يتعلق بتلك الحضارة <hesitation> العظيمة. <hesitation> وارى كل <hesitation> التراث الذي ترك من من طرف تلك الحضارة. و أكتشف كل الأماكن الخلابة التي كانو <hesitation> يعيشون فيها، في ذلك الوقت، <hesitation> لان التاريخ لم يعط حق لهذه <hesitation> الحضارات رغم كونها حضارات كبيرة. و لها عمق كبير و عميق و طويل في <hesitation> تاريخ البشرية التي لايمكن ان تستغني عليها.